Vá ci duntáa vihí i ete ña kudadu io nú mesé ne kīkáꞌ i tɨ́ kúñu kkáꞌ in tɨ itá ñuꞌu kkaꞌa i tɨ dā ña nga naniꞌitɨ́ nú mese te nté ku túvi ne kaí tɨ tuvi te nté ku itá ñuꞌu ne kaí tɨ nté ku kúñū ne kaí tɨ vá thi da ñú vichi tíína te ña kudadu no komidá nto da kɨ̄ꞌvɨ́ xuꞌutɨ komída da kɨ̄ꞌvɨ́ xuꞌutɨ kɨ̄dɨ́ komida kuxeꞌen komída da kɨ̄ꞌvɨ́ xuꞌutɨ vátsi ñá kɨ̄ꞌɨn ñáꞌavái kanio kudadu ñiꞌi tɨ́kadiꞌv vií kaíɨ ɨñɨ kadiáꞌvi vithí xi kaí tɨ tɨñɨ kadiáꞌvi tina chi kade kudadú tɨ viꞌi tíꞌna né kadē kudadú tɨviꞌi nadamáski e í ika ntio dɨ íka i tɨ kunteē itā tɨ́ kunuu komida nú íta tɨ doko í kā ītɨ vixí ne ntada nto tɨ viꞌi i ña kui ña kui kɨ́ꞌvɨ tɨñɨ ñá kui kɨ̄ꞌvɨ́ tɨñɨ. Nadañn nadamasqui dañu tɨ nu mesee r tína ne dkā duntáa tɨ dɨ te ñā nteve kúdadu ño númesee ne kūníꞌitɨ kaꞌitɨ itá kaꞌin tɨ itá ñuꞌu dá ñaꞌá nga intéku nu meseé ne kaꞌin tɨn ñkɨɨ dɨ kɨꞌɨn tɨ kādií nageé tɨ ne naeé tɨ váꞌā nageé tɨ nanádɨkɨtɨ́ dɨv ñuꞌu tɨ nageé ne tɨ pero chi dií chi ne nakaꞌni kɨtɨ tɨ iꞌi tɨ ñiꞌi tɨ te nanīꞌi tɨ tɨ́ñɨ venenu neé kaí tɨ ne duka kuvī tɨ́ dɨ kuví tɨ xoó xiní ne xó kadɨte kaꞌní tɨ tɨ́ta ɨɨn tínakɨɨɨ kadɨv kaiviꞌí ne kaꞌní ɨtɨ́ ta kaꞌní tɨdá kadā ñaꞌá ngatu idañu ci kaꞌní tɨ xuꞌn tɨ ta ne kāꞌní tɨ xuꞌun ɨvchiví ne dukā doko kaꞌní tɨ xuꞌún dɨ per i īó chiví kādi iō tína ne dá kunu tɨkɨtɨ ñaꞌa gakíinteꞌe tɨ xaꞌa i.